أقدم هواية هي ملي كنت صغيرة عزيزة علي بزاف نمارس الرياضة أو كتاشفت هادشي فالمدرسة الإبتدائية ملي كانو الأساتدة كيعطيونا بعض الرياضات نتعلمو ليهوم أو نكتاشفوهوم كتاشفت أنه كيعجبني بزاف نمارسهوم كنمشي لدار كنطبقهوم أو كنحاول ندير نفس الشيء لي درنا فالمدرسة أو هكا شوية شوية حتى تعلمت لبزاف تالحوايج